Nan ci a kurrna, naa sabɗa marrɗu ga ngaraɗ ngalgal naa sabɗu du nən na viyo tu naa dərri, naa zatu naa dərrdu nən nan naa dlamu akwurrna məshinu. Naa wuzə naa akurrna məshinu ga naapa naa dənəmnəm ii ɗa gara ngum naa sa bii ga, to dlamu da ii sa sosai, na shi am calam, na ta abən nən na shi am calam daaci